Ka yis ilgwe ɗe pa wo nik ma ta̱mti bi wu so zam ama kum ɗe wulpi nikɗa̱ go yek ka tuli hwol tuki na̱ki na̱ iyali jwa a sannan go mbala̱n jwe ɗe sa̱ni nja malki wu jwe ɗe pa wo sa̱ na tulti wu jwe ɗe pa wo tet ka̱ lu gon ma sa kum shin gwa asa̱ ngo luisi wu ka ga go hwa wulpi ka̱n, wulpi gwe a ulik hwol tuki a tulli mbala̱n jwa wu yek ɗe hwa wulpi to ma̱ na lamti wulpi ama ta̱ nya tullini wulpi gwe ɗe pa wo atullini hwol tuki na̱ mi na̱ mil jina̱n na̱ mbala̱n jina̱n mus be we wulpi gwe gwe ɗe pa wo a tulli la̱shi pa̱lti hwa wul na̱ nali hal a tul ɗe mbala̱n na wul te wani ta̱ da̱m ɗe byas mbala̱n wi wani da̱m ɗe byas mbala̱n wi, to nya hwulni na̱ wunda̱l ga̱ wulp wu, ama ma̱ lam wulpi gwe ɗe pa wo mus ma̱jwe ɗe pa wo kum shin gwa go sa na lamti ta̱s yenki sabona̱ ilgwe ka̱ na̱ pa̱lti na̱ wulpi gwa wu kum ɗe hal ka̱ na pa̱lti hwa wul na̱ nali go mus lokoci gwe mbala̱n kum shin gwa wugo sa wuli ɗe ai a yissa̱n ma̱lgwe a a a na kumti shin ga̱ ma̱lge ba li ka̱ lugwe ɗe pa wo ta̱ ni wu don ta̱ na pa̱lti sannan go hwol gi a njika̱m ɗe kume a li malti wu to kaga hwol tuk gwa njika̱m wi, ga̱ ma̱lla̱ tek gu ɗe ta̱ li tet malki wu mago njika̱m to yek ɗe hwa wulpi to ta̱n ngo wulpi ten tantu gwe ɗe pa wo nya lami wu, domin tantu niɗa̱ wonti ga̱ ngot wulpi gwe ɗe pa wo gon wo a lakki ka̱ <hesitation> ta̱k ta̱k tla ta̱k paki ka̱ pamma zam ko kuma ta̱ kumik cwo ase go sa̱ na ta kopti gwa ta̱s yeni wo sa̱ tlot ka̱ wi. Ta̱s yeni wo sa̱ kumik cwo ta̱s yeni wsa̱ kan wulpi ka̱ wi to kaga wulpi go ta̱ nya ba̱lni gwisi so gwe ɗe pa wo mbala̱n akop asa̱n ga̱na̱n ten ɗe cewa ta̱s tlo wu ama gwe ɗe kullum a bala̱n a lam la̱t ka̱ lugwe ɗe pa ma li wugo ta̱ nya ba̱lni wunda̱l ga̱ wulpi gwisi to ta̱ nya zini ang.